جرمنی دی خوراک بہت رُچِکر اتے وِبھِن ہے۔ جرمنی وِچ مک طور تے مِیٹ، <hesitation> روٹی، پاسٹا اتے سوادِشت کھانے ویکھائے جاندے ہن۔ سبھ توں مشہور جرمن کھانیاں، سوسج، ساؤرکراوٹ اتے <hesitation> براٹ وُرسٹ شامل ہن۔ جرمن کھانے وِچ گرم کھانے اتے رکھن والیاں <hesitation> پردارتاں دا زیادہ پریوگ ہوندا ہے۔ سوسج جرمنی وِچ <hesitation> وُرسٹ بہت مشہور ہن۔ اتے ہر علاقے دے اپنا وکھرا وُرسٹ ہوندا ہے۔ ساؤرکراوٹ <hesitation> کھٹیری والا پٹاتا جا سبزی جہے کھانے نال سادھ کھادّا جاندا ہن۔ براٹ وُرسٹ ایہ اک طرح دا <hesitation> مشینی مِیٹ والا وُرسٹ ہے۔